Eritsuka esuburu, inje nginje ingitsuka eri- erirondya esuburu yayi ahayangakolera neke, akasente kayi ingakabika mbulha ngamakolesya eribika omo- omwabanka, kwisi ingabika okwa okwaline, kwisi ingathwalha esyasente syayi syomwabitebe inganasi indi nanginasitheka keghe ingabya inganayisighire abandu abasibikire. Ingaghenda omwabanywani, nabandu abandi aba- abakakolha esuburu eyiringeyanganza erikolha. Ingabulirirya, ngathokeriminye ngathoke eriminyerera nibindu byahayi ebyngatholere ingakolha, esuburu yayi yithoke eribya iyikanyighasira kwisi erinyighobera. Nekyindi kyindu ekyanangakolha, ingindirondya amagesi woswosi erighenda ingatheka omwasuburu yayi mwabindu ebihyaka ebithe omwasyasuburu syabandi esyabakakolha nuku ngathoke eribya ingathunga abakasitoma banene nganathoka eribya ingathunga amaghoba omwasuburu yayi eyangakolha.